Koa ny Danimariky ndreky zen̈y <hesitation> nandesiny <hesitation> koran̈a irô ao zen̈y man̈ano festivaly resaka lamoziky ndreky fômba fômba resaka fôlky isaka taôn̈o. Isaka taôn̈o zen̈y mampiavaka irô, bakô zen̈y fandokisan-drô sandriotsy aminy fomba fivolan̈an-drô izy, ten̈a ny masiro ndreky tsara. Malaza aminy fiombonan̈an koa irô.